Haa ah, mba mahagaga koa ty ry agno! Kay zany da nisy an'ity hefitry raiky ity avao zany tamin'ity trano ity tato lahany zay. Iaho nanomboky niterahako aho fa tato, da nefa zao vo hitako hoe misy an'ity hefitra anakiray ity.